Saran ho ela au nanong a nau olahraga au afadan ho sanga aktifitas ho ela ana bo'o pela boe ma nafadan kalau olahraga s na ao pan berotot so na inak ala hin boema ao pan sehat.